Pau lau ifia gaina laisa ala laisa oma anina lani aga lakafania aga ifia gaina aga maifa ifiao mao alogaina lalogoni'i lalogoni'i ke agao agao ei laomai kaisai. Puo ifiao isai lalogoni'i kopoi aga isa agasa aninakeani amui aga lau fakapai keoma isa aninakeanimo afugai fapea keoma, gaina laisa aga afa anina'alani. Pau emai ifiao namo lakafani isa aga kapapuo lakafania aga gome lau aunimai, amalele emai aga ke ifiao ioina ioina lalogoni'i isai ifiao aga ei eimalele ikifaga akaikia kelao isai uniai fou lau safa uniai lamalele puo isai fou gae uniai amalele aga laisai aga fou iopomai mo laisa. Gapuo lau laifa kopoga aga ke isa safa apui mo keifania. Gaina laisa aga emai laifa o ifiao ao alaisa aga isa namo college'ai isa ega level aga eake koa iopoga puo Pau lau aga afa gae puo lau alaniniani aisama lau apuai aga lau eu niniani lagai aga isa ageapau laoma. Ke namo lau aunimai iopomaimo kopoga aga lau apu laifania aga isa apugamo eifania afagamo aunimai gae a akekualani'i kopoga ifiao laisa aga afagamo anina alani moia. Puo paumo emai ke ifiao gaina safa pau lakafania isa ega laomai aga age laomai safa isai feloi ke isai feloi lai, kai ifiao o'oae time alogai agu aga ega laomai feloi gainamo aga lau epakinaisau laisai ke ega laomai apalai isai aga alalogo. Emai muniai emai pau aunimai amage alogai agu aga pau ega laomai feloi laopoi laisa agamo pipeni papiauga mo isagai alao papiau isai eisai guai eani kopoi aga epenii amu kapa egaieka agaepeni'i mo laisai mo pagua alogai agu puo isai kopoi aga maifa isagepa isagepa safa pagua alogai isagepa ealogai. Puo isagepa imoi isai eisai kopoga papiei kopoi eisai aga guai eania ega tsiapu amu gainai epipeni gaina laisa aga Puo laisa aga ifiao felo laisa ke agao safa isa lakafania aga gome isa ega famili aga isa megamega papiaui mo pagua kagakaga kopoi amui eisai aga ake akepakoa alogaina. Mo isafa famili ega emai aga megamegai elao lai kepamiai megamegai ke gaina megamega kekapa aga papiau gaina ama ama'a deo ega isapu eake epafeloi, puo kapapuo isa lakafania aga amu isa pau laifania kopoi isa ega laomai gakoa iopoi ke isa kopoga lakafania kopoga alogai lau aekafaisau kopoga moia. Ke aunimai ifiao o'oae agu alogai ifiao isai lalogoni'i aga isa lakafai is a kekafaisau laisa ke isa kopoga laisa aaga isa megamega famili gapuo. Lau lapikafa o lau kapaina laifani'i guau ekupu laifania aga gamo ekaoma ke maifa aepikafa o la'afou kopoga aunimai alakekua la'afou kopoga aga Lau laniniani aga isa ekailai elao ea o gakopoga mo kapa isai aisai guamai ekupu kopoga onisa eisau gua ekupu kopoga eniniani aeniniani o gakopoga maifa eniniani kai maifa ae pagai alogaina kopoga aepikafa o aeagaga mo normal ai kopoga apainiau mo gakoa iopoga. Ke gamo laifa isa ega isa famili alogai aga maifa megamega ifiaoga ke lau lagu aunimai ifiao o'oae time aloisai aga lau meau lafi'i kopoga aga fauai emegamega gaina ekapai gae lau gua eafipogaina puo gae laifa o'o isa aga papiau felo puo fa'akafania aunimai gamia laoma puo pau pau namo pau aunimai agu.